Atupe akong’a. odeny. somok. anywan. mut. mut ngo akong’a. mut nye odeny. mut nyo somok. mut ngo anywan. Taman. Taman nyo akomg’a. Taman nyo odeny. tamany nyo somok. taman nyo anywan. taman nyo mut nyo adeny. taman nyo mut nyo somok. taman nyo mut nyo anywan. tomanut odeny tamonutg odeny nyo akony’a. tamnut odeny ngo odeny. tamanut odeny nya somok. tamanut odeny nyo anywan tamanut odeny nyo mut. tumanut ateny nyo mut nyo akong’a. tamunui odeny nyo mut nya odeny. tamanut odeny nyo mut nyo somok. tamanut odeny nyo mut nyo anywan. tamanut. tamanut. somok. Tomanut somok nyo akong’a. tamanut somok nyo odeny. tamanut somak nye somok. tamanut somok nyo angwan. tamanut somok nyo. ut nyo okong’a. tamanut somok nyo mut nyo odeny. tamanut somok nyo mut nye somok. tamanut somok nyo mut nyo angwan tumanut somok nyo mut nyo <hesitation> nyo anywan. Tomunut somok nyo angwan nyo akong’a. tomanut angwan nyo angwan nyo akony’a. tomanut <hesitation> ongwan nyo angwan nyo odeny. tomanut angwan. tomanut angwan nyo mut. tomanut angwan nyo mut nyo akony’a. tomunut angwan nyo mut nyo odeny. tomamut angwan mut nyoo <hesitation> nyo angwan. tomanut angwan mot nyo <hesitation> mut nyo <hesitation> mut. tomunut mut nyo akong’a. tomanut mut nyo mut. tomanut mut nyo mut nyo akong’a. tomanut mut akong’a nyo odeny. tomamut mut nyo mut nyo somak. tomamut mut nyo mut nyo angwan. tomamut mut nyoo <hesitation> nyoo.